Qiyinchiliksiz baxtga erishish qiyin, chunki baxt ko‘pincha hayotiy tajribalar va o‘z-o‘zini rivojlantirish orqali keladi. Qiyinchiliklarni yengib o‘tish jarayonida inson yanada mustahkam va baxtli bo‘ladi.